Allô, jirama mô i? Azafady edy moa tegna matimaty kô ny ranonay ndraiky jironay tô e are tegna mbô malaky atô mba magnamboatra izy tô mô tegna mijaly zay tô zay lasa tsy migiaka rano lasa tsy mahandro, avakeo koa jiro matimaty tsisy hiaignanay aketo are malaky mba zahazaha ranonay atô edy e.